Telo zen̈y ampoly an̈atin'ny trano-nakà e, aroe an-trano araiky an-tany, efa izy edy fo bôkà zay. Avy iô nanoloako ampoly-nakà farany, <hesitation> efa ela e, zen̈y dônko mety fa fanjava telo kàra in̈y tsy fanjava efatra fekiny, ten̈a efa tsy azoko hon̈ono e.